votre proposition ne m'intéresse pas

une grande joie, je parlerais d'une, une joie tout court, d'un petit bonheur tout simple, <hesitation> c'est quand je me suis réveillée ce matin et j'ai vu les toits blancs de neige, je trouve ça très beau et ça me met de bonne humeur. C'est une forme de joie toute simple.

Mais de qui parlez-vous?

Non, aujourd'hui il fait un temps que je n'aime pas du tout, il fait gris, il pleut, <hesitation> heureusement, ils annoncent une tempête, j'aime bien les tempêtes, mais en ville c'est <hesitation> pas, c'est pas très intéressant, il faudrait pouvoir aller au bord de la mer ou à la campagne sur des collines où le vent souffle de toute sa puissance, mais bon, sinon là, pour l'instant non, c'est moche, moche, moche.

Oui si on nage bien la natation c'est pas mal, mais il faut apprendre avec un <hesitation> maître-nageur parce que sinon, si on fait la brasse comme je l'ai faite quand j'étais petite, bon... mon grand-père m'a appris à nager sur un tabouret, <hesitation> on sort la tête hors de l'eau et on se casse le cou. La natation oui oui faut bien la pratiquer sinon c'est... surtout pas.